Mandeha tongotro tegna tiàko, za tsy de tia mihazakazaka satria za maventy vao mihazakazaka hely za fa sesika edy zany tsy itiavako mihazakazaka fa za mandeha tongotro fao.